يا خويا بش تربط صباطك عندك شوف تحكم <hesitation> زوج خيوط هكدا باليد اليمنى وباليد اليسرى واك الدير عقدة اولية ومبعد هديك العقدة تعاود كيفكيف يتسيي دير عقد صغيرة فوقها واحد اتنان تلاتة حتى يطلع كل الاخيط تطلع الى اعلى <hesitation> الحداء الديالك وتزيد الدير عقدة كبيرة وراك ربطت الحداء